Se difendan perché gh'an drento unna specie de sostansa che a fa mâ, a l'é velenosa, a peu fiña ammassâ de creatue, se son tante meduse insemme, atro mòddo co-o quæ se defendan, saiva à dî stâ insemme. En bestie de merda.